Kua nueva zelanda jaevi, tëtä aikuambaeva, maetɨ jaevaera kïraïko jaereta jembiuva, jare mbaeko supeguareta ikaviyaeva, jukuraï oesauka, oikuauka vaera ïru tëtä retape, oïmeko aipo jaereta jeta jembiu yaikuavaera